Hamba mɨda tlindai ɗo vɨnama ji miga rinna mi dɨga pyona mi dɨga kore mi diga tlɨgudɨ kaloli ba mida ti mi dɨga mbɨna mi dɨga pyona ndyam naka kaloli ka mi galtɨm.